اشرح كيفية تثبيت برنامج على هاتفك. افتح متجر التطبيقات على الجوال حقك اكتب اسم البرنامج اللي تبيه في خانة البحث اضغط على "تثبيت" أو "تحميل" وانتظر لين يخلص التحميل بعدها، افتح البرنامج وسجّل الدخول إذا كان يحتاج